Ana waawi laataade. <laughs> Dimo e koolniiɗo kaa ana tiiɗi nii, nde njiiɗaa fu. Saka maaderema hannde no hoolaare boniri nii kaa. Ɗun wanaa huunde yaafunde. Kaa, huunde duu fu a waawaa wiide ndee huunde kaa heɓataake fey.